Manao sary tora. Lafa misy biby hafa hamono azy <noise> na misy biby hafa te <noise> hangala gn' ainy; da manao sary tora i satria gny voro, ohatsy, malay biby maty.